Reino Unido pegua reta kua retako jae täta oñoraro reta jare jeta oipireta <hesitation> jae ñanemiari yae poparasa <hesitation> payandepo saurupino jae jokurai oipota rupi reta ereiko <hesitation> ojoma mokoi ñorarope oyeapo jare iñamiri retayae ereiko jeiete añae guiraja jae guiraja reta jaereta jeko oñeñono kavimayau rupivano